Nama ratsy tagnamiko hanao hatramizay henaniky zao iaho tofoky e, tsy vita koa ny hinama aminao ka ravay hatreto ny filongoa.